Fangisà folo amy zato amin'ny feo mafy manomboka amin'ny aotry: aotry, folo amy zato, ropolo sy rônzato, telopolo sy telozato, efapolo sy efazato, dimapolo sy dimanzato, egnipolo sy egninzato, fitopolo sy fitozato, valopolo sy valozato.